Yande fu fini tawi nyande golle bone nyande ciutare non. Miɗo yawi waɗugo defti am ngan jannugo. Mi ɓeydo, mi ɓeydoro mi annda himɓe kenya noy be gontiri e jikkuji maɓɓe. Noy waɗi ko himɓe kenya e mijire e dottaku, e neɗɗaku e gongantaaku e ko sabi himɓi kenya e dottaku muɗun e neɗɗaku muɗum fu fotai e himbe kenya ɗe kulle tokkaimi e min dara ngan noy watta ko jango an woɗa.